Bagninan digd bagninan digda, aidog emill kemso galag weawra, emil kemso galag weara, in ademrin'nane in dunia malella a bagnie.